Ngwalla kasgu ka lan pinu yo ner wiya daman no che kyin mere ka lan pinu ba jinga du kursog ka lan pinu tibag mi noba yin posi, posiyei ma no ba kgii cha boulau no ba chinnu boulan no ba donda twii mere yii min posi ko lam punu aba'a kama jei toh ka mon timin wurei mere ma mwati kenen <noise> pa maya piitu maya piitu maya piitu maya piitu meya piitu maya pittu meya piitu ka wurawei ma ningu koko mako mako mako yo posidii kama kasiyi pinu merma a gwallamina yadda ku no charwei mwane yi gyanguma no ba gyimina dingin mwane yi yangu ma <noise> ba tamminni chikka posi dingin tono mi gwalla yi kasigu posi no ba doda yi pinu. <noise>